Aceite, aceite lo hay hora eso es lo que cocinamos, xuntati kida'a kuaná nreyuná por que tiempo xani nixho aciti tinguani deen nguani xuni xión atiuna pero nguana te ihó aciti ngueni aciti xun dakidanguana nreyina dinra nuu kedo kano, kunravii pero xun xentiuno menó.